די וועג וויאזוי א אקטופטס נוצט זיינע הענט איז צו וואקן. אויך קענען זיי כאפן אנדערע פיש צו עסן. זיי נוצן עס אויך צו הענגען פון פלעצער און אויך צו טעיסטן זאכן.